or xgesná nak siadoꞌlá or yu or sgesná las once, xgesna las doce, xgesná mas yu or xgesná tap or, gaꞌy or o depende yu or sdziꞌnn- ná xgesná xun or.